נחתפז באסמי אלחאלי חית הו האלויה דיאלי ולי קיערפוני ביה אלנאס, אלאסם קירבטכ בלעאילה ואלתאריח, ת'ג'ירוה יכדר יקטע ואחד אלח'ית מן אלמאדי חתא לו אלאסם סאת ראה ימתל ואחד אלג'וזא מאלשחסיה ואלת'ג'יר ראה מא דרורי יג'יב חאג'ה אחסן.